सिर माफ करचे, पण सांगुंग शेकते किदे बरे लागतना नजाल्यार किते सर्के जावुंगना। जे सर्के ना तेजे आमि तुमका पैसे परत करून दीता। तुमका सगळ्यांग एक एक गोडशे मेवताले आमचेर।